मुन् त्से त्क्सेरिति नि एवेन्त् खलम् नगिर्ब, प्रोग्रम् खलम् नगिर्ब, फस्तौ जन्ग् पोस्तेर् बनय् हन्गन्। पोस्तेर् खल बनय् नने, मनने है। भोइको गोइ जन्ग् ओन्लिने होक्, मब पपेर् खकोस् होक्, जर होगोइ सब् नने है। भिको फस्तौ है, देखैगर् गन्म त्सेपने कि मिदे बिदि एवेन्त् जन् नगिदन्। अम्ब्र बिनुन जन्ग् नैगन् जन्ग् सर्न मा अथोरोनि म त्सेपने त्क्सेरिति लन्ग् गवन्ग् सि। जेरै बरै बदि होक्, गोथो कोथै होक्, सेर्ब लिन्ग् रपर् ब मबर् दिसब्ले मर्क्स् बनय् तकै हेल्प् खलम् तकै हर। जन्ग् जिसन्ग् है, इसि गिजिदर् म त्सेपर्को लिन्ग् होनि सस्त खलोन्गन्। मन्ने कि विसेनि प्रए से इसि बन्ग्सिन् फिस त्क्सिकन्ग् न हसिन न। भकि नोर्मल् सोचिएत्य् नि बेतु इसि नि त्क्सिकन्गन्, इसि गिजिदर् म त्सेपर्को बुजन्ग् लिन्ग् होर्गन्, जिसन्ग् है, अम्ब्रै इसि स्पीछ् होगन् बिनिग जो है। अम्ब्रै बिनुन है, बिसर्को अप्प्रोअछ् खलोन्गन् जन्ग। किसर् नन्ग् थन्ग् मुन, बिसन्ग् है हेल्प् खलम् नहद, मुरत् खलम्द।